E mwa wan nafthir gowe leki, e mwa mehawta me defab be nyam duam. Onam ni nyam mihaari ne nende leki bohwe ni am. Leki ban na jamba jo hi mwa matasba. Patwa wan hawta dola ngom faddu go nya uji pamari.